﻿Oimetai ya yaeya <hesitation> mbae misirai no yaeyatai misikatai jokope oï vaera, esa mbaetiyae yandepuere yaeya jokua jaeko ngaravi yandepuere <hesitation> ñanekireitei yaeya taikue rupiramo misikiti yaeyayae yandeyeipe jokua iperajo mbaerai jaeko ngara yandepuere